<noise> Lah gny hany Portugais koa zao gn tsaraitsika da manao reo gn ny Franshina, da manao koa reo ny Pateis de nata, da manao avao koa reo Kaldô Verde. Reo zao gn patipatiny fa da <noise> mbô misy karazany agny. <noise>